لا يُمكن فتح هاتفك. اشرح لي كيف ستقوم بإصلاح ذلك. أول شي، بتأكد أن البطارية مشحونة، ويمكن أحتاج أوصلها بالشاحن إذا كانت خالية ثاني شي، بضغط مطوّل على زر التشغيل لعله الجهاز يعيد التشغيل إذا ما نفع، بجرب الدخول لوضع الاستعادة عن طريق اني اضغط على أزرار معينة حسب نوع جهازي، أو بتواصل مع الدعم الفني